Sɛ ͻkͻba no dɛ menkɛtsena sar do afe kor a, ndzɛmba a mebɛpɛ, mɛhwehwɛ na medze akͻ nye dɛ mɛhwɛ dɛ menya beebi a medze me tsir bͻto, nsu mͻnom, kwan a mɛfa do a menya edziban, <hesitation> ndzɛmba a ͻbͻboa me na m'apͻwmudzensɛm no akͻ do anaa mennkͻyar. Na afei, kwan a mɛfa do a menye afofor bedzi nkitaho wͻ beebi a mowͻ no.